Lampochka elektr tokini issiqlikka aylantirib, yorug'lik chiqaradi. Elektr filamentdan o'tganda u qiziydi va yorug'lik chiqaradi. Filament odatda volframdan tayyorlangan bo'ladi va lampochka ichidagi bo'shliq filamentni havo bilan aloqa qilish-dan himoya qiladi.